मार्ग निर्धारण के लिए मैप के इस्तेमाल बहुत जरूरी हवे। अब तो तै अपन फ़ोन म भी मैप देख सकत हस जेकर मदद से तोके रास्ता खोजे म आसानी होही।